Neh nich mohtia couameh, nechmohtia quiquimichtih, nechmohtia yeh non, nechmohtia miacten, miacten, miacten youlcameh, que oncateh nechmohtia, tle cateh itich ohtzintli neh nechmohtia, porque neh amo nic niqui niquimitas, quiquimichtli no behbeyi noso plantzitzi quemach otlahtli catqui nechmohtia, noso couacoconeh, nos tlalibis cah bibiyaqueh couameh, quemeh ocsahpa ualahque oquiualicac noxuiu, sente couatl ca beyi quemeh de si mietro ocualicac, oquiualicac hasta quibi yaha amo quimohtia ¡haasta! ica quimobiltihtibitz ino couatl, ua neh ¡hasta nima tanimahcotzahtzic ua nechmohtia!. Cocubehqueh nechmohtiah, noso ic sahpa nechtlahcal sente chivo nechmahtia, nechmahti porque nichtlahcal, nechtlahcal pero ni amo niqui de yulcame nih amo nihniqui porque nechmohtia, porque nechtlahcalos, ino, ino yulcameh couameh, hay amo cuali nechmohtia, neh una vez que nechmohti noyi ino, ca nechmohtia tleca, porque hay sente tlucatl imic de necah ocnelquequehtzuh <noise> ua omic, ua ica neh ca nechmohtiah ino couameh cuc niquimita nibibiyoca, hasta nibibiyoca porque nechmohtia, uxa quemeh uxa ihquin en veces pantiquisah, pos nechmohtia niyiqui. Nechmahtia, tleca porque pos amo, amo, amo nic, amo ni, pues nochi naha con neh nechohtia con nononah amo yehyeyi, pero nehco lalebis cah miactih, cah miactih quiquimichtih, cocalochtih noyihqui panouah panoh, ua neh pos nechomohtia, se nocniu oualah octlahfumigarocu, oquimihmictih nochi, pero de todos modos, quiquimichtih u couameh, ino cah miacten nicu, como me tt nechonti nicuh itienco apouantli, miac xibitl ohnca, miac xibitl ompa omotonah, ompa omoyonah ua pos nechmahtia pues, nechmahtia amo niquihtos que amo neh quiemah hasta ni hasta nimahcotzahtzi cuac niquimita ino youlcameh, quiemah nechmohtia oyumeh, oyumeh porque tlahquehtzomah, noiqui nechmahtiah, nechmohtia porque pos neh queh tlaquehtzomah o hasta matzahtzih puro para nechcahcouas pos por ino nechmahtia pos macamo tzahtzin ux acmo oncah teporohtih conih conatiu, mejor amo por ica neh nechmahtia nimotocas ino, pero pos, pero queiemah, ocateh nechmohtia ua cateh amo, tli amo nechmohtia in tipitzi pitzotu nicquihquitzquis no amo nechmohtia, pero de ocsequi youlcameh quiemah nechmahtia, nah quiemah nimah pos nechmahtia nima nech tanimacotzahtziltia porque nechmahtiah.